Tanti speci d’armali passanu tutta la vita cu la stissa cumpagna o cu lu stissu cumpagnu. Tra chisti quasi tutti l’aceddi. Ma macari tanti mammiferi comu lu lupu e la vurpi. Aviri ‘n sulu cumpagnu havi tanti vantaggi, principalmenti nta la cura di li figghi. E poi stari tutta la vita assemi evita lu sforzu di lu curteggiamentu continuu.